<hesitation> alura la principal diferensa tra ël caval e l'azu al e che ël caval al e sempre stait ën po pi sarvai përché al e stait adumesticà dop ën America u che e ënvece l'azu l'azu al e stait pi, specialment ën muntagna al e stait pi adumesticà prima propi për ël travai da fe ën muntagna